Bebidape <noise> jau ivira ia, mokoi kuarasitipe jauvi te mokoiye kuarasitipe, papas <noise> frita, jae mopeti, caramelo menta pegua jau pandepo kuarasitipe <noise>